اعتقد الاسد حيوان كلش مسيطر على الغابة فاحسو هو المتحكم بالغابة ووضيفتو هشكل قيادي فكلش حلو وظيفة الاسد واكون هشكل هيبة وشخصية عندو قوي فاحسن حبوان من بين الحيوانات.